Livi ye lo naá, kuu iyo nka orre te lo iyo nka yaxi na lāāso a nale nka kuu naá ɨ́ɨ́n ye lo kijleso á te ña kuu a livi ɨ́ɨ́n ye lo ndetuso lo kuu naá, te ña kuu naá te ko xi kuyika lo livi kueni kueni nka kundetu kueso, jnu ye ndekaso ye la'a á te lujua kulo'oi te ko xi livi koo ne'eso jnu ja'nu-ini, te koo lujua nka vivií lo ku kuuso naá a lujua nka ɨ́ɨ́n ye jniño lo kijleso naá jnu ye u'u te ko xi viíni viíni, kueni kueni nka lo na kune'e nkaso kuenda lo na kundetu kue nkaso lo naá kuu nka ni, te ko jnu na ku kuuso ye lo ijña naá, te ñaliko ɨ́ɨ́n ni kuu, xi livi wa'a ka nka lo na kukuu livi kundetu kue nkaso naá na ku kuu ijña nka ini so naá iyu'u.